ואחד אלנהאר כנת שג’רה פג’עהבה אלי תג’דר תיהדר מעאל נאס אלי יקרבו לה ויוסףו מהא מזיאן, ואחד אלולד צעיר שמע האד אלשג’רה וג’אה אלפדול בזאף, קרב מן אלשג’רה וסמע אלסוט. מרחבא בך, אש בג’ית תערף? תפהאג’ אלולד ובדה כיסול עלא אלחיאא ועלא אלטביעה ועלא אלנאס וכיפאש כיעישו האד אלאעלם. אלשג’רה עטאתו חכם ו’עבר מן אלתג’אריב דיאלها אלקדימה.